An unwe pri'a tin a we'a ah zunrobe a wa yi ɛsi ma wɛ, a sunuwo bɛ yuni, an, ɲan basi bɛ cio ba.an un we e'a ba abio ma nɛ awabɛ, a bun unh we we. benɛyi bɛ sinba unh bɛ webun a be nɛ yi bɛ sina ba'a webun.